مکڑیاں اپنے جالاں دا استعمال کئی طریقے نال کر دیاں نیں۔ تاں جو کوئی کیڑا یا ہور چھوٹا جیو جال وچ فس جاندا اے، تے مکڑی جال دے کمپن نوں محسوس کر دی اے تے تورنت اوہدے تے پہنچ دی اے۔ اوہ اپنے زہر نال شکار نوں بے حرکت بنا دی اے، اتے پھر اس نوں کھان لئی تیار کر دی اے۔ مکڑیاں اپنے جال نوں صرف شکار لئی ہی نہیں، سگو رہائش لئی وی ورت دیاں نیں۔ کئی مکڑیاں جال نوں اپنا کار بنا لیاں نیں اتے اوہناں وچ ہی رہندیاں نیں؛ ایہ جال اوہناں نوں دشمناں توں بچاندا اے اتے سرکھیّا پردان کر دا اے۔ اس توں علاوہ کچھ مکڑیاں جالن دیاں ریشمی تانگیاں توں سفر کرن وی کردیاں نیں۔ اوہناں دیاں کچھ پرجاتیاں ہوا وچ سفر کرن لئی ریشمی تانگیاں دی مدد نال بالوننگ کر دیاں نیں۔ ایہ اوہناں نوں اک تھاں توں دوجے تھاں تے پہنچن وچ مدد کر دا اے۔